<audio distortion> zany natao hanorata izy io. Alàna gny stylo, mandray koa hanao taratasy na raha ze hanoratanao de manoratsy. Da gn'encre boka agnaty stylo ao igny mijotso magnaraky gn'endriky ataonao amy taratasy igny amy alalan'ny stylo igny.